kvöld og velkomin í við fáum hérna á eftir Sigurð Guðmundsson myndlistarmann geysilega merkilega ferðabók Norður yfir Vatnajökul það er enskur landkönnuður fyrsti maðurinn sem braust yfir Vatnajökul við erfiðar aðstæður í bókum og stöðum ætlum við að fara í Grjótaþorpið og þar eru í aðalhlutverki tveir menn alveg ofboðslega ólíkir annars vegar Einar Ben mesti höfðingi glæsilegasti maður Íslands og hins vegar

með sextán skó sem var

á Íslandi hugsanlega fyrr og síðar en við byrjum hérna með þeim Kolbrúnu og Sigurði þetta er voðalega norskur þáttur ég gleymdi

við ætlum líka að fjalla um Agnar

sem var dæmdur fyrir klám í Noregi og bók bók eftir hann sem var svo

hún fékk ekki að koma út á íslensku söngurinn um rauða

með dálítið af norskum höfundum

ætli megi ekki segja að hann sé svona virtasti höfundur Noregs núna stærsta nafnið hann fékk bókmenntaverðlaun Norðurlandaráðs fyrir þennan þríleik sem heitir andvaka draumar Ólafs og

Hjalta Rögnvaldssyni og þetta biblíuleg mynd af ungu pari sem er að leita að gististað og stúlkan er ólétt þetta eru bara María og Jósef mætt

að sjálfsögðu í Björgvin og við kynnumst síðan lífi þeirra þetta spannar áratugi hvað gerðist sem er ekki hægt að

segja frá mjög langar setningar menn þurfa að leita að punktunum það er stíll sem ég hrífst nú yfirleitt ekki af en hann gerir þetta allt óskaplega vel

búinn að lesa þriðju bókina þá er það bara þannig að maður hugsar um þessar persónur maður hugsar um þessi örlög mér finnst þriðja bókin best af því að þar eru töfrar kvöldsifja sem er þriðja bókin já já ég er ekkert viss um að allir séu sammála því að hún sé best en þar kemur þessi tenging tenging við þá látnu og ástin sem ekki deyr en þetta eru þrjár í rauninni frekar stuttar bækur en þetta er ein heild já og og dramatísk saga ég tek undir að þetta er mjög vel skrifað mikið um endurtekningu og ljóðrænu ég upplifi þetta dálítið eins og eins og

yfir örlögum forfeðranna

og þetta er eiginlega verið dálítið að segja sögu kynslóða í gegnum allt verkið

að segja að þetta er saga

miklu stærri heldur en þessar litlu dulúð í þessu dálítið mikil og hann vinnur með

dulúð svo

svona kristin minni í þessu líka já eins og til dæmis fyrsta bókin ungt fólk hún er ólétt að leita sér að alls staðar vísað frá þarna voru hlutir sem minntu mig á Gest Pálsson þegar ég las hann í gamla daga sem var dálítið

þetta er eins og Gestur Pálsson mjög

því Gestur Pálsson kemur fyrir hérna síðar í

ekki á hverjum degi í sjónvarpinu

má segja grimmt raunsæi og svo er líka ákveðin rómantík

smellur þetta saman í eina heild er ekki bara hægt að lesa fyrstu tvær bækurnar maður verður að lesa þá þriðju og þá fær maður þessa stórkostlegu mynd en hann nær líka grimmd þessa samfélags og takmörkuðum möguleikum þetta er ungt par og þau bæði taka fyrsta og eina möguleikann sem að býðst sko

er einn stærsti rithöfundur Norðurlanda núna og reyndar leikritaskáld mikið

ekki sýnst þessar bækur aðeins betur í mynd

leikritaskáld mikið

og leikrit hans eru leikin

um allan heim hann er jafngamall mér og búinn að afreka alveg ótrúlega miklu miklu miklu meira en

stað sem að hann er sagnfræðingur ljósmyndari blaðamaður og rithöfundur og mér finnst hann í þessari sögu bara nýta þetta er maður sem hefur aflað sér mikillar þekkingar og líka um samtímann og þeir kaupa sér líka

veltur í gegnum þetta og rauði þráðurinn er sem sagt að þeir ætla að veiða hákarl stóran

fínn rauður þráður sem hann spinnur þetta allt listilega utan um mér finnst hann ná að lýsa dálítið skemmtilega

veiða fisk og drepa hann og borða hann og

hann er líka að fjalla um grimmd bara í

þessi bók hefur orðið hefur orðið mjög vinsæl og verið þýdd á mörg tungumál og einhvern veginn hefur slegið einhvern tón það hefði einhver getað tekið Flatey á Breiðafirði eiginlega bara alveg eins já já það er viss sjarmi yfir þessari yfir þessari bók og hann kemur víða við hann fjallar til dæmis um réttarhöld yfir dýrum sem voru stunduð á miðöldum og segir frá því

er að velta fyrir sér hvort það sé líf á öðrum hnöttum hann er að fjalla um plastið í sjónum sem mér fannst ægilegur ægilegur kafli svakalega niðurdrepandi svo niðurdrepandi hræðilegur en maður verður að horfast í augu við ég þekki fólk sem er yfir sig hrifið ég held

maður verði að hafa pínulítinn áhuga á veiðum til að virkilega njóta hennar fyrir mér er hún dálítið eins og stundum sér maður málverk og þetta

vildi hafa heima hjá mér þannig að þetta er afskaplega vel gerð bók og ég get alveg mælt með henni en hún hreif mig ekkert sérstaklega

áminning um grimmdina í náttúrunni sem við megum heldur ekkert gleyma ég er nú reyndar svo viðkvæmur

undir eins byrjuð að éta hvert annað

eða eðla sig

þetta er mjög nálægt okkur Íslendingum

er stundum sagt að túristarnir sem koma til Íslands ættu frekar að fara til Lofoten af því það sé líkast Íslandi en

hafði skrifað bækur á rúmensku og

var ekkert frægur

í hinn enskumælandi heim og skrifar bók á ensku og slær í gegn býsna vel gert fyrir sinn

oft formúlur ég hugsa að við kunnum þær flestar en þarna er nýr vinkill og þetta eru allt ágætlega áhugaverðir karakterar og og ég var bara nokkuð ánægður hún var læsileg og skemmtileg það er verið að mæra hana mjög mikið þessa bók þetta eru stór orð sem eru höfð um hana sko mér finnst þetta nú bara vera þróað handverk glæpasaga sem er vel yfir meðallag allar persónurnar eru óáreiðanlegar þær sýna ekki sína réttu hlið og það er smám saman verið að afhjúpa þær líka pæling í minni og sjónarhorni

menn skilja ekki hvað þeir hafa gert eða þeir hafa upplifað hlutina allt

en ekki engilsaxneskur meira um Rúmeníu nei nei en þetta er sem sagt morð er framið

minnir nítján hundruð sjötíu og átta

áratugum seinna er farið að rannsaka málið þannig að við fylgjum þeirri rannsókn og hann heldur mjög vel á spilunum spilunum fram að lokum mér finnst hún dálítið endaslepp lokin voru einhvern veginn þannig að ég hugsaði pínulítið

ég var ekkert ósáttur við lokin mér fannst það

er alveg þokkalegur krimmi bara bara bara fínn krimmi

já ég þakka ykkur fyrir að koma hingað við ætlum að

einhver merkilegasta ferðabók sem hefur verið skrifuð um þennan eilífa þvæling hér í köldu veðri og myrkri gerður Norður yfir Vatnajökul eftir William lord þetta er sígild ferðabók þú ert að endurútgefa hana frá hverju segir í þessu riti bókin segir frá fyrstu ferðinni sem farin var yfir Vatnajökul það var árið átján hundruð sjötíu og fimm hann

var Breti William lord Watts var með fimm Íslendingum sem sagt markmið hans var að komast fyrstur yfir Vatnajökul honum tókst það í þriðju atrennu þeir hrepptu mjög slæmt veður en á leiðinni norður yfir jökulinn þá tekur hann eftir því að það er að koma gos og eftir að þeir komust á leiðarenda þá bíður hann bara í þrjá daga og síðan er hann farinn aftur og hann verður vitni að

átján hundruð sjötíu og fimm þegar vatnið verður til það segja Öskjuvatn síðan þegar hann kemur aftur norður þá fréttir hann að það er farið að gjósa á Mývatnsöræfum og þá fer hann þangað líka þannig að hann verður vitni að mjög mjög stórkostlegum hlutum hér á landi þannig að hann fær bæði eld og ís hann fær bæði eld og ís hann verður

svo hrifinn af íslenskri náttúru og lýsir henni svo svo fallega sá sem les þessa bók er í reynd að ferðast með Watts um landið bæði um byggðir og óbyggðir og hann hefur alveg sérstaklega talað fallega um þjóðina en þeir brjótast norður yfir Vatnajökul í fárviðri já og þeir þurfa að láta fyrirberast þessu er lýst mjög vel og þeir hefðu mjög auðveldlega getað bara dáið þarna en það er lýst þarna mjög vel öllum útbúnaði þeirra og þeir þeir grófu holu og tjölduðu yfir og síðan voru þeir allir saman í svefnpoka sem var

sex manna og þeir voru svona eins og síld í tunnu en hver var þessi maður William lord

mjög ungur

maður sem var alinn upp í London

Eyþórsson sem þýddi bókina hann hélt að Watts hefði látist stuttu eftir ferðina en það er víst ekki rétt það er nú eiginlega ekki honum að kenna hann leitaði til breska sendiráðsins og þeir komu með þær upplýsingar að hann hefði látist tveimur árum eftir ferðina en þú fórst og kannaðir málið og komst að því að hann lifði ja lengi já ég

og hann hafði flutt frá Englandi til Bandaríkjanna og hann gerðist námuverkfræðingur í Kaliforníuríki og lést við strendur

Trinidad og er jarðsettur á

og mér þótti vænt um að koma þangað og fór þarna líka í þar sem athöfnin fór fram sagan af fjallinu sem ber nafn það var Þjóðverji sem gaf einu af fjöllunum í

og það voru margir mjög óánægðir með það en ástæðan var sú að þetta þótti ekki nógu íslenskt að vera með erlent nafn en nú er búið að breyta þessu aftur í það kemur fram hérna að Gyrðir Elíasson sé mjög hrifinn af þessari bók já

var ljóst að bæði að hann hefði lifað svona lengi og líka það

og orðið námuverkfræðingur þá skrifaði ég grein sem birtist í Morgunblaðinu og fékk töluverð viðbrögð og meðal annars frá Gyrði Elíassyni sem sagði mér að þetta væri ein af hans uppáhaldsbókum og þetta væri með bestu skrifaðar um landið þetta er bók eftir Sigurð Guðmundsson sem er að koma út velkominn Sigurður

en þú ert að skrifa um í rauninni erfitt samband við gyðjuna þína og þarna í bókinni ertu

með því að skrifa og og þá færðu ritstíflu ég hef leikið þennan leik þrisvar þetta var fjórða skipti núna þá skrifa ég bók tabula rasa var líka skrifuð í

var ég í mikilli krísu búinn að vera heilt ár í krísu tekur enginn eftir því náttúrulega maður er ekkert að flagga því en þá hef ég hingað til alltaf leyst þetta með því að skrifa skáldsögu og

ég búinn að skrifa þessa bók og ég er kominn á

breytast í kjötstykki þú segir að þetta hafi verið auðvelt þegar þú varst ungur þú talar um að þú hafir þurft hvað tuttugu kaffibolla áttatíu sígarettur og svo

eða hvað ég vissi ekkert hvað það var ég þekkti þetta orð ekki einu sinni á íslensku mér finnst það mjög ógeðslegt orð reyndar ritstífla en myndlistarkrísur þekkti ég vel en ég læknaði þær alltaf með björgunarbátum það er björgunarbáturinn bók sem hjálpaði mér alltaf út úr myndlistarkrísunum

sem er inni í mér um leið og ég ræsi tölvuna og björgunarbáturinn sekkur sem sagt bókin skilurðu ég náttúrulega í rusli og sjálfsmyndin brotin og bakteríurnar breyttu því eins og skot í lungnabólgu veikur karl sitjandi þarna þú bara veiktist alvarlega

svo þrár sko og á erfitt með að

upp ef ég hef bitið eitthvað í mig en sko sköpunin er svo mikilvæg fyrir að lífið fyrir þér snúist bara um sköpun já það hefur verið þannig mér finnst ég ekki vera til ef ég get ekki skapað en nú er ég orðinn gamall karl þannig þetta er ekki auðsótt og sköpunargáfan er nú frekar gefin ungu fólki heldur en svona gömlum körlum eins og mér en ég neita

og í þessari bók neita ég því og streitist á móti slíku óréttlæti hvort sem þetta eru lög náttúrunnar eða guðanna ég gefst ekki upp þú gefst ekki en ertu óttasleginn nei ég er ekki óttasleginn því að ég veit að ég get það skilurðu og þetta tókst

þér tókst að ræsa þig aftur lengi á spítala og spítalinn er bara aukaatriði sko sársaukafullt miklu sársaukafyllra heldur en lungnabólgan fyrir listamann sem hefur sköpun að lífsviðurværi og það einkennilega við það manneskju sem getur ekki neitt á þessu sviði á sama tíma þá vex vegur

á sama tíma er heimurinn að að klappa svona ég einn

segi ekki nokkrum manni hvernig mér líður og fer niður og niður og niður heyrðu mig langar að biðja þig Sigurður um að lesa lítið kvæði sem er í bókinni það sem þú ert að skrifa ókei

vertu með mér þú hlýtur að vita að ég er hér komdu og komdu núna förum í leik og gerum meira láttu mig mig Musa í þér heyra ó láttu mig vita hvað ég get gert til að lifa lengur og verða aftur eins og ungur drengur komdu til mín og komdu

fljótt bil lífs og dauða er orðið svo mjótt hvað er að ske elsku

og á milli okkar ískalt hafið mun ég aldrei framar frá þér heyra engin ást og ekkert meira Sigurður þakka þér fyrir að koma í við skulum halda hér áfram og fara í Grjótaþorpið á slóðir ja það er Einar Ben annars

vegar höfðinginn og svo hins vegar hinn

með sextán skó við ætlum að rekja slóðir

tíma kannski manns sem nokkurn tímann hefur verið til hérna í Reykjavík skáldið Einar Benediktsson var mikill athafnamaður á síðustu árum nítjándu aldar hélt hann mikið til í húsum hérna í Grjótaþorpinu sem sum standa enn einar var þá að gefa út fyrsta dagblað á Íslandi dagskrána sem hóf göngu sína átján hundruð níutíu og sex sumir sögðu að þetta væru loftkastalar það fjaraði reyndar fljótt undan útgáfunni einar varð stórskuldugur og blaðið lagði upp laupana fáum árum síðar eitt af þeim húsum þar sem Einar hafði aðsetur er vinaminni Guðjón Friðriksson segir svo í sinni miklu ævisögu um Einar á skrifstofu sinni í vinaminni situr Einar bak við glugga sem vindurinn

flettir ljóðabókum hann er að gera úttekt á samtímabókmenntum og ætlar að birta dóma um einstök skáld í dagskrá hann gerist fyrsti á Íslandi einar er þeirrar skoðunar að skortur á hollum og sönnum dómum standi íslenskum skáldskap og skáldum fyrir þrifum menn hafa fengið hér ærið nóg af andlausum sleggjudómum alls kyns um skáld og skáldverk til að mynda svohjóðandi þetta þykir mér eitt besta sem ort hefur verið á vora tungu þessi ljóð eru sannarlega ágæt í sinni röð þetta skáld má teljast eitt hið ágætasta sem Ísland hefur átt og svo framvegis og svo framvegis án þess að sýnt sé fram á með einu orði í hverju þetta ágæti er

fólgið ritdómar Einars voru hvassir og urðu sumir umdeildir um Matthías Jochumsson segir hann að hann sé mesta skáld Íslands en nokkuð

segir hann að hann sé líkastur

einar lét reisa hús hérna neðst í Grjótaþorpinu sem heitir Aberdeen og stendur ennþá hann eignaðist líka hús sem var hérna rétt fyrir ofan stærsta hús bæjarins það hét líka eftir skoskri borg

þar setti Einar upp prentsmiðju fyrir dagskrá og þar bjó hann um tíma ásamt ungri konu sinni Valgerði að endingu eignuðust dagskrána blaðamennirnir Sigurður

Jóhannesson og Sigurður Þórólfsson en útgáfan var skuldum vafin og eiginlega alveg vonlaus Sigurður Þórólfsson segir í endurminningum sínum að erfitt hafi verið að verjast Einars en hann segir að hann hafi samt haft ýmsa góða mannkosti hann var

við alla þá er bágt áttu eða voru

hann var í engum vafa um að hann væri mesti andans maður Íslendinga honum fannst flestir menn vera dæmalaust andlausir og fávísir hann sagðist vera of vel gefinn eða sínu mikla séní ósamboðið að rita í dagblað fyrir eða sauðsvartan almúgann sjálfshól hans var mikið það var að vísu

sambland af gamni og alvöru saga

er dálítið dapurleg það var byggt af breskum kaupmanni p l henderson átján hundruð sextíu og tvö verslun hans fór á hausinn fáum árum síðar og húsið var mikið notað til íbúðar í því voru hvorki meira né minna en fjörutíu herbergi þar starfaði líka um tíma

sjómönnum frá

spil og bækur einn af forvígismönnum klúbbsins var séra Matthías Jochumsson brann til kaldra kola nítján hundruð og þrjú eldurinn kom upp í

en grunnur hússins var lengi sýnilegur og ofan á honum bílastæði nú er þarna hjúkrunarheimili á Selfossi hafa menn áformað að byggja eftirlíkingar af sögufrægum húsum og þar hefur verið gerð þessi

ástarsorg og missti tökin á tilverunni bar vatn í hús og

saman peningum og alls konar drasli varla hafa aðrir eins sést í bænum hann hefur síðan hött á höfði hárið hangir í

niður um herðar og skeggið niður á bringu allt í eintómum

eða fjórum

jökkum frökkum eða úlpum með fyrnin öll af skóm á fótunum sem allt er

og hanga tuskurnar alls staðar út úr flíkum þessum um

að honum var úthýst úr og draslið hans flutt hingað niður að sjó sagt er að úr því hafi hrotið peningar en mestan part var það ónýtt drasl þetta var mikið áfall fyrir þennan mann honum fannst eins og hefði verið ráðist inn í helgidóm sinn hann náði sér aldrei eftir að hinu mikla safni hans var ekið hér í sjóinn og dó stuttu síðar hin rómantíska útgáfa af sögu segir að hann hafi allan tímann verið að safna til að endurheimta

tíma þeir fengu óvirðuleg heiti eins og

Sigga blaðra og Gunna grallari Gestur Pálsson sem er einn upphafsmaður raunsæisbókmennta á Íslandi skrifaði smásögu um vatnskarl sem hann nefnir vinnukonurnar í húsum þeim sem Hans bar vatn til skoðuðu Hans eins og nokkurs konar lægri veru sem ekki væri orðum eyðandi við þær köstuðu til hans matarbita eftir skipun húsmóðurinnar hans tók við þakkaði fyrir og borðaði þegjandi húsbændurnir borguðu honum á vissum tímum svo var öllum hans viðskiptum við heiminn lokið að undanteknum hestum engum datt í hug að vert væri að reyna til að kynnast honum þekkja hann eða þíða burtu klakann sem frosinn var utan um

eins og föturnar hans á vetrardegi nei það datt engum í hug síst af öllum Hans sjálfum vaninn var orðinn eðli hans en hefði nokkur mátt líta inn í sál hans mundi hann að líkindum hafa komist að raun um að hún fyrir innan klakann var orðin eins kreppt af og hendurnar hans við nefndum þarna Gest Pálsson í lokin hann hrökklaðist frá Íslandi fór til

menn hafa leitað að leiðinu hans í kirkjugörðum í

er komin Kristín Svava Tómasdóttir sæl vertu þú varst með erindi á

bókina

eftir norska höfundinn Agnar

sönginn um en svo einhvern veginn fórst það fyrir hvernig var þessi saga eiginlega kom út í Noregi nítján hundruð fimmtíu og sex og vakti mikla athygli og deilur bæði vegna þess að hún var byggð á raunverulegum persónum sem kemur ekkert alltaf fram en eins og við vitum getur það verið mjög eldfimt en líka af því það þóttu mjög svona opinskáar og ítarlegar kynlífslýsingar í henni hún fór fyrir rétt í borgardómi í Osló fimmtíu og sjö og og um svipað leyti fyrirhugað að gefa hana út á íslensku Jóhannes úr kötlum var byrjaður að þýða hana en eftir að dómur fellur í Osló í október nítján hundruð fimmtíu og sjö

höfundur og útgefandi eru reyndar sýknaðir en það er bara vegna þess að það er talið að þeir hafi ekki viljandi gefið út ósiðlega bók hins vegar hljóðaði úrskurðurinn upp á að bókin væri ósiðleg og átti að gera hana upptæka verður töluverð umræða um þetta á Íslandi það verða ýmsir til þess að

fyrirhuguðu útgáfu á íslensku og Kristján Albertsson meðal annars skrifar opið bréf til lögreglustjórans í Reykjavík og í kjölfarið þá ákveður Gísli Ólafsson sem ætlaði að gefa bókina út að spyrjast fyrir um það hjá stjórnvöldum hvernig þau mundu bregðast við útgáfunni lögreglustjóri og fulltrúar dómsmálaráðuneytisins lesa bókina og funda um hana og ákveða að hún hljóti að brjóta gegn íslenskum hegningarlögum sem banna dreifingu á klámi tilkynna það og senda bréf á alla það berst handritið af bókinni og beiðni um að prenta það af því það eigi að stöðva útgáfu hennar í kjölfarið hættir útgefandinn við hann hann treystir sér ekki til að leggja út í útgáfuna með þessum skilyrðum þannig að það er hætt við hana og hún hefur aldrei komið út á íslensku eitt höfuðskáld Íslands á þessum tíma er byrjaður að þýða bókina og honum sárnar þetta mjög já og var bara mjög hneykslaður á þessum þessum viðbrögðum stjórnvalda og hann leit svo á að bókin væri bara merkilegt listaverk og að kaflarnir sem innihéldu sko hún fjallar um ungan Norðmann ungan námsmann í Noregi og fjallar mjög mikið annars vegar um pólitík því hann er mjög sannfærður sósíalisti og hins vegar um svona leit hans að ástinni og sambönd hans við ýmsar konur og hann er mikill hugsjónamaður um frjálsar ástir þessi algjörlega á þeirri skoðun að þessir kaflar þar sem þessar kynlífslýsingar kæmu fyrir væru alls ekki bókina sem heild og var mjög hneykslaður og reiður yfir þessum viðbrögðum og hann gaf út lítið rit Roðasteinninn og ritfrelsið nítján hundruð fimmtíu og átta þar sem hann fjallar um málið og gagnrýnir þetta en sko hvað finnst okkur um þetta núna þessi bók var náttúrulega

á Norðurlöndunum og

ekki góð skil kvikmynd en er þetta klámfengið núna við erum nú öllu vön svo sem

það er alla vega alveg ljóst að það myndi ekkert vera gripið til neinna aðgerða gegn henni ef það ætti

nú hef ég mikið rannsakað sögu kláms meðal annars á Íslandi og það kemur manni oft á óvart það er ákveðin tilhneiging hjá manni held ég að að halda að gamla efnið sé allt mjög saklaust en það er oft aðeins djarfara en maður heldur það eru alveg margra blaðsíðna kynlífslýsingar í bókinni það er ekki þar með sagt að fólk myndi endilega meta þetta sem klám þú ert að skrifa sögu kláms já og er að skrifa bók um sögu kláms á Íslandi með sérstakri áherslu

á sjöunda og áttunda áratug tuttugustu aldar það er

kom nú oft til varnar

hann skrifar þarna grein í Moggann ef þessi bók verður leyfð á Íslandi þá hafa yfirvöld landsins þar með afsalað sér réttinum

til að beita lögum nokkru sinni framar gegn sölu

þá hefðu dyrnar verið opnaðar upp á gátt fyrir hverjum þeim sem vildi gera sér slíkan varning að féþúfu því að blygðunarlausara og fram úr öllu hófi ósmekklegra klám er vart hægt að hugsa sér en margendurteknar lýsingar er ekki svona

Kristján Albertsson hann beitti sér náttúrulega dálítið mikið gegn klámi og svo var biskupinn líka kominn í leikinn já Kristján Albertsson og reyndar fleiri tjáðu sig um bókina þarna á opinberum vettvangi og eins og einmitt við heyrum var var stórt atriði

svona fyrirbyggjandi að gefa ekki

hef ég verið að skoða þetta líka

í skjalasafni dómsmálaráðuneytisins og þar eru þá líka bréf sem hafa verið skrifuð beint til ráðamanna og

bréf frá þáverandi biskup Íslands sem að hvatti ráðherra til að beita sér gegn útgáfu bókarinnar þannig að

þetta voru menn á æðstu stöðum sem að beittu sér gegn

þessu sjálfur og varð hálfgerður einsetumaður

er nú talinn merkilegur rithöfundur en en varð hálfgerður einfari eftir öll þessi læti þakka þér fyrir að koma í þáttinn Kristín Svava þetta er búið hjá okkur í kvöld þakka ykkur fyrir